Ny bacalhau na koa antsointsika amin'ny teny baka aty lamôria da anisan'ny akora fototsy agnatin'ny fikarakarana sakafo pôrtugaly. Da misy koa amindreo any ny antsoina hoe pastel de nata. Io zany da mofo kely misy crème da tsindria sakafo mahazatsy.